مانجا برتھ ڈی مئی جئ پلکی تاریخ ھی او ڈن امی کیک گیتے آئون بوتلا، چرکانڑ، گلاڑا کیک گیتے آئون ۔ <hesitation> بسکوٹ گیتے آئون پچھے کیک کٹون پچھی ھیپی برتھ دی کتی پچھے کیک کٹتے کھائون ،بوتلا ڈجیا پیتے پچے ھوا <hesitation> دوستان بھی کئون چھو اوی بھی آوی اوی ھیپی برتھ ڈی کتی کیک کھائی کارڈین ڈئی چھے۔